أجمل وردة شوفتها في حياتي وبشوفها وأحبها دايمًا وتعجبني هي الوردة البلدي، ما في أحلى ولا أجمل من الوردة البلدي وردة لوونها وردي زهري كدة جميل يجنن وريحتها عبقة ونفاذة، شوفتها طبعًا في حوش بيتنا <hesitation> أول أمس.